Makanan yang dapat meningkatkan kekuatan itu biasanya tong jaga makan wortel deng katimun deng fofoki deng kalu memang wortel tu bisa dibikin jus sup deng tamba makanan-makanan campur sayur-sayur lain sayur kangkung juga bisa sayur labu juga bisa itu memang untuk penglihatan mata karna memang makanan-makanan bua-buahan kaya begitu tu memang untuk kase kuat mata deng penglihatan apalagi di torang sana maluku utara tu galap-galap jadi tong memang paling butu tu mata-mata tarang kaya mata-mata elang jadi memang torang harus makan <laughs> makanan bersayur wortel juga selain bikin sup juga bisa bikin jus deng tamba bikin dabu-dabu juga bisa apalagi tomat tomat itu memang bisa di semua makanan karna bisa bikin dabu-dabu bisa bikin sup bisa bikin campuran lain juga bisa apalagi tomat deng wortel bersatu tu memang paling enak da deng tamba memang dia kase kuat torang pe mata deng wortel juga tu biasanya tong bikin kripik jadi tong kase jemur langsung dong ola menjadi kripik jadi biasa makan tu kaya ngemil-ngemil nonton di muka televisi deng deng keluarga apalagi campur deng te kopi deng kopra juga bisa.